E tichi chi ku kuantiunyo ja sa´ayo nte ya´a, ku taayo nu saa, saa sokani’ ku kaayo ji o kuuchio ñii suani kaayo kuu este, <hesitation> suni kuu.